gott kvöld og velkomin í Kastljós í seinni hluta þáttar ætlum við að skoða hvaða áhrif rafrettur og óbeinar

hafa á heilsuna í tilfefni af sýningu heimildarmyndar á vegum b b c með en við byrjum á þessu máli þann átjánda janúar tvö þúsund og fimmtán lenti Viðar Kristinsson í snjóflóði hann var á fjallaskíðum ásamt frænda sínum fyrir ofan Ísafjarðarbæ þegar þeir settu af stað snjóflóð sem bar Viðar nokkur hundruð metra með sér niður brekkuna tæpum tveimur árum síðar er Viðar enn að glíma við afleiðingar flóðsins enda slasaðist hann illa og svo kom í ljós að tryggingafélagið hans telur hann

ekki hafa verið tryggðan og því engar bætur í boði Halla Ólafsdóttir og Jóhannes Jónsson hittu Viðar á Ísafirði venjulegur morgunn leit allt út eins og það væri góður dagur

það var búið að vera mikið veður allan þennan mánuð og maður ekki búinn að komast út á skíði í langan tíma þannig að það var sagt klárlega já drífum okkur

viðar ók ásamt frænda sínum Hauki upp að snjóflóðagörðum undir Gleiðarhjalla rétt ofan við Ísafjörð

og örkuðu af stað upp brekkuna fjallaskíði eru ólík svigskíðum á þann hátt að hægt er að setja skinn

undir skíðin og losa hælinn á

þannig að ganga má upp brekkur skíðafólk er því ekki háð lyftum eða skíðasvæðum vinsældir

ár hún veitir fólki ákveðið frelsi en krefst þess líka að fólk kynni sér aðstæður kynni sér snjóflóðahættu og sé ávallt með viðeigandi búnað í för

um að snjóflóð kannski falli þennan dag voru töluvert mikil hunsuðum þau við vorum

smá próf sko mjög létt sem sagði mér ekki neitt ég bara ókei allar græjur til að fara í fjallamennsku bara fyrstu hjálpar til þess að fara á fjöll taldi mig vera nógu færan eða taldi

Haukur örkuðu af stað þennan dag upp Gleiðarhjalla þeir voru nálægt toppnum þegar þeir stoppuðu andspænis hvor

öðrum á því augnabliki sem við erum að stoppa og ég man aldrei hvort

sem gerði það hvort það var ég eða hann sem steig en annar hvor okkar tók skref og þegar skrefið er tekið þá heyrum heyrum við drunur þessar drunur eru svona hljóð sem þú vilt aldrei heyra í bröttu fjalli er sem sagt veika lagið gefa undan

í rauninni bara snjóflóð að fara af stað þetta er bara fyrsta merkið

heyrum þetta

á hvorn annan og horfum bara

losna upp og svoleiðis þannig við stöndum á móti hvor öðrum og

við getum ekkert skíðað í burtu það sem ég get hleyp í þessa átt og hann hleypur í hina áttina og ég hleyp og hvort það voru

þrjár sekúndur sem ég komst áfram þá kemur bara svona svört þoka sé línu koma

fjögur hundruð metra leið hann staðnæmdist ofan á því neðarlega í fjallinu rétt ofan við bæinn ég einhvern veginn sit þarna og átta mig á því að ég hef lent í slysi tek svona skyndihjálp á sjálfan mig vissi ekki nákvæmlega

síðan var blóð út um allt haukur frændi Viðars slapp frá flóðinu það munaði örfáum sentimetrum þegar flóðið var farið

tók hann skinnin undan skíðunum og renndi sér niður hlíðina um leið og hann hringdi á hjálp hann stillti snjóflóðaýlina á leit og sá Viðar fljótt ekki leið á löngu

til lögregla sjúkraflutningamenn og björtunarsveitamenn frá Ísafirði komu til hjálpar

man ekki mikið eftir þetta hann fékk sterk verkjalyf og var fluttur á sjúkrahúsið á Ísafirði hann var illa brotinn á hægri handlegg

og það þurfti að sauma yfir þrjátíu spor í höfuðið á honum

man næst eftir sér á gjörgæslu Landspítalans í Reykjavík við tók langt bataferli bæði

og andlegt viðar frá vinnu og námi í tíu mánuði og það tók sjö til átta mánuði fyrir hann að fá tilfinningu og

mátt í höndina þegar ég var að jafna mig

ég

hvernig gerðist þetta og klassískt svona af hverju gerðist

þau höfðu samband við mig

og

að heyra þessa sögu einhvern tímann og ég vildi í rauninni líka segja þessa sögu

hátt en ég var ekki alveg búinn að átta mig á því hvernig ég ætlaði að segja hana hann spyr svona já viltu ekki taka eitthvað saman og segja reynslusöguna þína og hvernig þetta gerðist og ég sagði jújú það væri fínt sko ég ætti kannski að taka saman einhverjar pælingar og reyna

að greina einhver mistök

var það er rétt í fyrsta skipti datt mér

telur að saga hans af vanmati og mistökum sé ekki einsdæmi hann hefur sagt sögu sína

og fólki sem stundar fjallamennsku þar sem hann varpar ljósi á afdrifaríkar ákvarðanir þann átjánda janúar tvö þúsund og fimmtán þetta það er veðrið það er landslagið

er þrjátíu og tvær gráður öll snjóflóð falla fyrir ofan þrjátíu og tvær gráður til þrjátíu og átta gráður eða

þetta er

vísindalega að vita

er þessi fjórði hluti sem er svona hættulegasti hlutinn það er þessi mannlegi þáttur út af því að við getum alveg tekið alla þessa vísindalegu

ókei það er snjóflóðahætta samt get ég

ég að taka ákvörðunina já ég ætla samt á skíði þótt að allt sé rauðglóðandi fyrir framan mig ekki fara á skíði

eins og fram kom var Viðar sem er smiður óvinnufær töluvert lengi auk þess sem hann tapaði búnaði og klæðnaði fyrir á fimmta hundrað þúsund í slysinu hann var því feginn að vera vel tryggður með sérstaka

en þegar hann ætlaði að sækja bætur kom babb í bátinn snjóflóð eru um það bil það eina sem ekki er hægt að tryggja sig fyrir Þóra ræðir við Hlyn Halldórsson lögmann Viðars hér rétt á eftir en heyrum fyrst hvernig þetta gekk fyrir sig og hvernig málið snýr við Sjóvá ég sjálfum mér fyrir slysið og gerði það bara heiðarlega hvað gerst og vísaði í lögregluskýrslu atburðurinn var allur skráður voru allir að minna mig á þetta

í bænum sem minnti mig á þetta og hjálpaði mér mikið með þetta síðan bara sendi ég þetta inn taldi mig alltaf vera á einhvern hátt tryggður fyrir svona hlutum ég bað einhvern tímann þegar tryggingafélagið var að selja einhverjar tryggingar fyrr en að ég set inn þessa skýrslu og svo

þá bara hringir maður í mig sem ég þekki sem sagði bara því miður þá tryggjum við

neitt þá er sem sagt í öllum skilmálum

tryggingafélaga þá er smáa letrið niðri í horninu þar sem stendur tryggingafélög tryggja ekki náttúruhamfarir og þar með snjóflóð það bara stendur skýrt að þeir tryggja ekki snjóflóð á engan hátt fjölskyldutryggingina hjá okkur hún er mjög víðtæk almennt er fólk mjög vel

tryggt með þá tryggingu hins vegar er tjón af völdum snjóflóða þau hafa fallið fyrir utan og eru ekki tryggð í þessari tryggingu þar erum við bara að tala um allt aðra áhættu eina undantekningin á þessu í raun eru eru björgunarsveitirnar en þær eru tryggðar við björgun og æfingar og eins er um

Veðurstofu Íslands en snjóflóð eru undanskilin í þessari tryggingu

við höfum enga tryggingu sem býður uppá vernd gegn tjónum af völdum snjóflóða það er ekki hægt að kaupa sér tryggingu fyrir tjónum af völdum snjóflóða hvers vegna ekki núna þegar margir eru farnir að stunda þetta við erum að tala þarna um allt aðra áhættu ef

verið þarna á hjóli og komið af

dottið af skíðunum án þess að það væri af stað snjóflóð hefði þetta þá verið bætt já þá væri hann væntanlega með víðtæka vernd sem tæki á slíkum tjónum hafiði fengið önnur mál af þessum toga nei við nei við höfum ekki fengið önnur mál af þessum toga til okkar ekki að ég muni

en þá

sem hefur kannski verið kallað jaðarsport en

er kannski ekki svo mikið á jaðrinum lengur já tjónum fjölgar með þessari aukningu það er alveg ljóst sem betur fer eru okkar viðskiptavinir vel tryggðir og þá þar af leiðandi fellur það undir þær tryggingar ég get sagt það já þau hafa aukist hlynur velkominn takk það kom mjög skírt fram þarna hjá Sjóvá að snjóflóð einfaldlega falla þarna fyrir utan alveg sama hvernig þau falla hvort sem það er af náttúrulegum orsökum

eða úrskurðarnefnd um tryggingar mál hefur komist að hinu sama en þið teljið enn að þið séuð með mál á hverju byggið þið þá kröfu eins og kom fram í viðtalinu við Viðar þá auðvitað og í henni segir meðal annars að menn séu tryggðir í frístundum sínum við talin til íþrótta síðan aðeins aftar í skilmálanum er fjallað um sérstök atvik sem eru undanþegin þar er til dæmis undanþegið í vátryggingunni

og álíka áhættusamar íþróttir síðan mjög aftarlega í þessum þá er sérstakt ákvæðu um að tryggingin nái ekki til slysa sem verða vegna náttúruhamfara og ágreiningur okkar snýst um það að við teljum snjóflóðið sem Viðar lenti í ekki vera náttúruhamfarir það er nú eiginlega varla ágreiningur um það það er að minnsta kosti mjög Harpa Grímsdóttir yfirmaður hennar niðurstaða er ákaflega skýr að þetta hafi verið snjóflóð af mannavöldum en tryggingafélagið segir það skiptir ekki máli það er alveg sama hvaða orsök það er og úrskurðarnefnd um tryggingarmál er er sama sinnis snjóflóð er snjóflóð og fellur þarna utan jú það snýst

um það hvernig ber að skýra hugtakið náttúruhamfarir innan skilmálanna þegar við fengum þessa afstöðu vátryggingafélagsins þá urðum við auðvitað mjög hugsi yfir þessu

við leituðum álits hjá á Vestfjörðum sem er deild hjá Veðurstofu Íslands og spurðum hvort

þetta tiltekna snjóflóð sem Viðar lenti í teldust náttúruhamfarir vegna þess að það eru jú náttúruhamfarir sem eru undanskildar vátryggingunni niðurstaðan var mjög afgerandi

á milli skipts og bryggju vegna þess að tryggingafélagið bendir á að viðlagatrygging Íslands

náttúruhamfara sé tryggt af viðlagatryggingum Íslands þannig að við gerðum kröfu í Viðlagatryggingu Íslands fyrir hönd Viðars og krefjumst bóta vegna þess

að hann týndi þarna skíðum og öðrum dýrum búnaði og Viðlagatrygging Íslands sem er nú líka sérfræðingur á sviði náttúruhamfara þeir sögðu afdráttalaust að þetta væri ekki náttúruhamfarir og félli þess vegna ekki undir lög um Viðlagatryggingu Íslands þannig að það liggur alveg ljóst fyrir málið er komið í hring og við teljum að það sé nauðsynlegt að fá úr þessu skorið vegna þess að það eru auðvitað mjög margir sem eru að stunda hvort sem það

eða eru úti í náttúrunni og eru með tryggingu sem að segir það fullum fetum að menn séu tryggðir í frístundum sínum reyna svo ekki vera þegar uppi er staðið en nú

að fá skilst mér gjafsókn og ætlið að fara með málið fyrir dómstóla hvernig er það statt já við fengum gjafsókn fyrir Viðar því að hann auðvitað lenti í miklu fjárhagstjóni og auðvitað getur ekki málarekstur og þá áhættu sem honum fylgir þannig að hann fékk gjafsóknarleyfi og við erum bara

þessa dagana að ganga frá stefnu og munum stefna málinu fyrir dóm þar sem verður þá tekist á um þetta tiltekna orðalag í þessum skilmálum því þetta stendur

hvort að þessi skýring vátryggingafélagsins skipti máli eða ekki en þetta þarf náttúrulega að vera á hreinu af því það eru fjölmargir farnir að stunda þetta þetta eru ekki bara björgunarsveitamenn við björgunarstörf eða starfsmenn

eins og

var mjög skýr með það það er ekki hægt að tryggja sig fyrir þessu ekki samkvæmt skilningi tryggingafélaganna þau eru ekki farin að bjóða uppá það og hún sagði að þau væru ekki farin að velta því fyrir sér einu sinni hvað á þá sá að gera sem það vill bara þannig til að hann er ekki við leit þarna hann lendir í þessu tjóni hann er bara í frístund sinni og ég sé ekki neinn sérstakan mun á því að menn hvort sem þú ert almennur borgari eða björgunarsveitamaður hvort að það sé endilega þegar þú þú kaupir þér vátryggingar eins og kemur fram hjá Viðari í þeim skilningi hans að hann sé tryggður í þessum athöfnum sínum að hann sé það svo ekki þegar á reynir það er auðvitað umhugsunarefni það er auðvitað þannig að það er hægt að tryggja sig fyrir allri áhættu en vátryggingafélögin eins og kom fram hjá

það sem hins vegar er athyglisvert hér í þessu máli það er að skilmálarnir eru hvað þetta varðar þeir eru

ekki jafn skýrir eða það er allavega okkar skilningur eins og hún heldur fram við teljum þá vera óskýra skilmálar sem eru óskýrir og eru þeir eru ekki skýrir þeim í hag

á eftir að koma í ljós fyrir dómi en er þetta ekki bara

vakning eða ábending fyrir alla að vera með það á hreinu sérstaklega ef þeir eru að stunda svona íþróttir og útivist sem mjög margir eru farnir að gera að vera með það á hreinu fyrir hverju þeir eru tryggðir algjörlega því að það er auðvitað bara

og hefur fram komið fólk er farið að stunda og það er orðið spurning hvort fjallaskíðamennska á Íslandi sé yfir höfuð orðið jaðarsport lengur fólk er hér að róa á kajökum og er talað um hjólreiðarnar já og ég tala nú ekki um

menn ættu að fara mjög vel yfir það ef þeir þá eiga að minnsta kosti að ganga úr skugga um

þeir séu það í raun og veru vegna þess að kannski þetta mál er auðvitað árétting um það þetta er

innilega þakkir fyrir komuna Hlynur takk þá yfir í allt annað eða rafrettur og mögulega skaðsemi

þeirra fáar rannsóknir eru til um hvaða áhrif rafrettur hafa á heilsuna en þó hefur verið sýnt fram á það að minna heilsutjón verður af

en sígarettureykingum og því hafa einhverjir talið þær betri kost við ætlum að sjá brot úr heimildarmynd

sem sýnd verður hér á Rúv annað kvöld sem ber heitið rafrettur gæfa eða glapræði og hún tekur einmitt

fyrir hvaða áhrif rafrettur og óbeinar

hafa á heilsuna á eftir situr svo Karl Andersen hjartalæknir fyrir svörum velkominn Karl Andersen takk við sáum þarna áhrifaríkt brot úr mynd

eftir mánaðar erta rafretturnar svona öndunarveginn og slímhúðina ja það kemur mér

ekkert sérstaklega mikið á óvart að svo skuli vera í þessari mynd þetta er náttúrulega aðskotahlutur sem er verið að anda ofan í lungun og lungun eru náttúrulega ekki gerð fyrir að flytja annað heldur en hreint loft því hreinna því betra þannig að ef maður andar ofan í sig eitthvað sem inniheldur meira heldur en hreint loft þá er það erting og það kemur mér ekkert á óvart að það hafi sést það er samt fullyrt í þessari mynd er auðvitað talið margt jákvætt með

en já það er fullyrt í þessari mynd að þetta sé klárlega miklu betri kostur en sígarettureykingar hvað segir þú við því ég segi við því að við skulum athuga við hvað við erum að miða sígarettu og tóbaksreykur er sennilega sá mesti skaðvaldur sem mannskepnan hefur fundið upp fyrir lýðheilsu drepur fleira fólk langt

fyrir aldur fram og við getum tekið geislavirkni og öll stríðstól sem hafa verið fundin upp eru smáræði en af tvennu illu þá er þetta kannski betri kostur já það vitum við ekki það vantar náttúrulega langtímarannsóknir á áhrifum þessa fyrirbæris og það er það sem er mjög erfitt að fullyrða við vitum að þarna eru efni sem

óeðlileg í öndunarveginum sem berast út í líkamann við vitum hins vegar ekkert hver langtímaáhrif þessara þessara efna eru en líka er talað um að það var gerð rannsókn á þeim reykingarmönnum sem fengu einhver nikótín hjálparefni eins og plástra og og svo hins vegar þessi hópur sem fékk rafretturnar og hópurinn sem fékk rafretturnar hann stóðst þá freistingu að fara í sígaretturnar aftur þannig að þetta virðist vera líka betra hjálparefni

er reyndar ekki alveg í samræmi við það sem rannsóknir

efni sem við höfum í dag þessi reykleysismeðferð sem við höfum í dag tyggjó

þetta er eitthvað örlítið betra við erum að tala um að það séu átta prósent sem hætta til miðað við sex prósent þetta er þetta er mjög lítið ef að við værum að tala um eitthvað

sem mundi slökkva í reykingum hjá hjá öllum sem reykja þá myndi ég aldrei vera á móti þessu en það hlýtur nú að vera einhver ávinningur fyrir heilbrigðiskerfið að að hætta að reykja algjörlega eru næstar á eftir bólusetningum barna áhrifaríkasta heilsuvörn sem til er þetta kemur frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni

að sjálfsögðu og það að fá fólk til að hætta að reykja er mjög jákvætt myndir þú þá kannski mæla með þessu til skamms tíma ég held að maður spyr sig til hvers þurfum við þetta þegar þetta er lítið eða ekkert betra en þau meðöl sem eru fyrir þegar við vitum ekki langtímaáhrif ég set stórt spurngarmerki við það í öðru lagi þá vitum við að það eru óbein áhrif af þessu og á aðra sem eru ekki reykingarmenn já það

fram í þessari mynd að það er talað um svona þrjú efni sem

anda frá sér

það getur varla talist gott fyrir okkur reyklausa fólkið nei og

það var lengi deilt um áhrif óbeinna reykinga tóbaksreykinga og núna er hafið yfir allan vafa að þær eru heilsuspillandi ég held að það sé svipað þarna við bera þetta saman við þar hvar við stóðum um miðja síðustu öld við vissum ekki langtímaáhrif reykinga en trend og þið óttist að unga fólkið börn og unglingar séu farin að gera

með einhverjar tölur um það eða einhver dæmi já rannsóknir hafa sýnt að nýlegar tölur sýna að meðal tíundu bekkinga í grunnskóla að þá voru fyrir rúmu ári síðan voru tíu prósent sem höfðu einhvern tímann notað rafrettur einu sinni einu sinni til fimm sinnum þannig að þessi aukning er mjög hröð við erum að sjá þetta og

tala við fólk í skólunum framhaldsskólunum og víðar að það er mjög vaxandi notkun á rafrettunni þar

löglega og ekki selt löglega á Íslandi en það er verið að selja þetta svona undir borðið og þetta er svona hálfgerð sjóræningja starfsemi en er þetta ekki áhyggjuefni það er verulegt áhyggjuefni vegna þess að með þessu fá þessi ungmenni í sig nikótín og verða líklega háðir því með tímanum og

að þau fari út í af því það er talað um að þeir sem hafa verið reykingarmenn að það sé svona heilsusamlegur ávinningur fyrir þá að reykja rafrettu þá til skamms tíma til að hjálpa þeim að hætta en þeir sem eru ekki reykingarmenn eiga ekki að byrja á þessu en við höfum verið í fararbroddi í

í heiminum og vakið mikla athygli fyrir það við erum nýbúin að ná því markmiði að banna reykingar

mjög mörgum stöðum opinberum stöðum á að banna þær líka eins og reykingar ég er þeirrar skoðunar að það gildi nákvæmlega

eins og reyktóbakið og

styðst ég við bara það sem

og og bandaríska landlæknisembættið segir það gerir engan greinarmun á reyktóbaki og þannig að mér finnst að það sé alveg augljóst að það eigi að beita sömu takmörkunum bæði í sölu og og notkun á þessu eins og við reyktóbaki ekki margir glaðir við að heyra þetta

annað kvöld klukkan tuttugu núll fimm